Atwita avanu vie avie kiva amaisa magumu kwasababu ujunge wivona ivomba sana ivo- imbombo. Imbombo siva ngumu, isomba imbavu, kupaka amahala, uku- uku- ukulma imigunda, <noise> kwahiyo ata imbombo isyo sivomba, siva ngumu sana. Kwahiyo uvosiva ngumu ivona umunu ivi ingokolo, uvyiva ingokolo pala, ilisa liva ligumu, wivona. Lbada akavie <noise> mufamilia vimwene ikipato kyakwingisa ihera. Wivona u- apia ise umwenev <noise> basi alisa liva ligumu, <noise> indalama siva syatabu ukupata imwenda namkawesa ukukula namkakete, <noise> nam- yaani nampulitsa kelu <noise> nasi- ndomana vita avajitu, <noise> tuvetsage ninongi <noise> tuve <noise> vo tuvombake imbombo <noise> unavuna apa nandikawesa ukelekelwa. <noise> Unavona apa nduwsesa uvomba, <noise> kwahiyo imbombo naji najiwesekana ukuvomba imbombo <noise> ngumu <noise> kwasababu, unavomba imbombo ngumu, uwesa ukukoloke haraka, uwesa wivona ulinimiaka, <noise> tuti labda ukavie nimyaka ishirini <noise> ukivona kama ulinimiaka hamsini. <noise> Au imiaka sabini, wivona amaisa amaisa giluta giluta, takadili isiku sizidi ukuluta nawipata kinu, nawirya kinu, avana munyumba nzara. Kwahiyo jakanila apo unongi ulonde uhera ulonde ihera ulonde ihera, ili ui- upate upate isyakurisa, ukuti ulonde ihera viviri vuli ulingokolo, kwahiyo, nukawesa ukuvomba hinu amaisa kiva magumu, unabike umajirani vikukuswima, vikukutenga, uleke ukuvomba kinu. Kwhiyo am- ilisa uvili vevyene uvuliliwa, vemunu ukevuno ulini namaisa magumu magumu kwajili jambombo. Veunu wiva, wiva ukivona ulichoraa kwajili jambombo, imbombo jakanyire. umunwa vuviomba imbombo <noise> kwelewa ukuti <noise> iji apa ndi- ndiwesa au ndikawesa. Unavuna wesa upambana najo, kama nukawese, ukujireka, wesa ukilasimise imbombo, kumbe nuwesa, pambele ukivuno ukukoloka sivi, uli- ukokoloka sivi, yaani utokire tokire pambele uwiswa, avana visika avene viva viva vadova dimunzi umo. Kwahiyo <noise> kama ivo <noise> avani- avana pambele vitengure ukudova imisada, vidove imisada, avanu vae vovita uvanyuka kavyenye ni- ni- ninongi ivomba imbombo ngumu. kwasababu ivomba imbombo yata na- niwesa ukuvomba, kwahiyo, jakanile unvivomba imbombo. Uvivomba imbombo alumanya kukuti apa ndivomba jindiwesa una ndikauwese.